A kɛ̀ nyaŋ bɔloŋ lɔii kpiniŋ ŋí su owei mii sɛŋ ŋai káa naa nyii ŋai kunûa da wɔ́lɔ mii a bɔlɔ <hesitation> nyii kpɔ gáa a dí mii sɛŋ. ŋa kɛ́ dí mii sɛŋ nya ɓa ímaa dí káa da pai kɛi mii. So gáa a mii sɛŋ nyii da mii a ɣele kele-kele. Mii sɛŋ ŋí maa ŋuŋ kwa pai kúwɔ ɓá. Berei máŋ kwa manaa kpele la kúwɔ dí pai kpele kɛ́lɛ ɓá ɓé gaa a mii sɛŋ maa ŋuŋ kpɛlɛɛ ŋai maa mɛni ma bɔloŋ lɔii kpiniŋ ŋi su. Dímaŋ núu da kpîŋ a mó yɛ a kɛ́ kpîŋ núu da e mii sɛŋ mii kpɔ́ a damaa kɛlɛ e ni vé ɓá mii ni a pâi kɛ̂i ǹyɛɛ ooo ve ni saa mii sɛŋ da mii ní. Kpaa máŋ ya mii sɛŋ sii kélee ta mii da pai kɛi dia ooo mii sɛŋ ti ŋa mii ŋa gɔ́ŋ ɣale nyaŋ gɛi da kɛ̀ diyɛ ya gɔ́ŋ ɣale kɛ́ɛ le díkelee ɓá ɓé díkili káa ma. E tee nyiti polu <hesitation> kwa tóu mɔ kukɛ mii kpaa máŋ ku tóu ɣili kukɛ mi. Kɛɛ tóu mɔ káa a mii sɛŋ nyii kwa mii kpɔ́ a ŋa ŋanaa boŋ county bɛ. Kpɛɛ fêi la <hesitation> tóu mɔ ɓe a ńyãa ya dóui kula í gbɔɔ, ya gbɔɔ ti gɛ ni í bú ŋɔi ŋa, ŋɔi ŋa kpɔ́ ŋɔi kpîŋ kpîŋ ŋa gɛ ni í luri pu mɛi. Ya pai gáa a pâi polɔɔ polɔɔ a polɔɔ ti naa gɛ ni ya pâi ŋaŋ kula í luri kɔɔ ma gɛ ni íkɛ ŋaŋ mii. Gɛ ni tou mɔ ka ti. Kpaa máŋ a pai kɛ̂i a manaa ŋɔnɔ ya manaa kula ti ílɛɛ pai <hesitation> a kɛ̀ í káa ɣili kpaa máŋ íkaa pai ɣili a gɛɛ í dɛɛ kpaa máŋ zɛŋ ya pai gɛi nya ɓa le, ya pai gbua ta siɣe í doo ŋɔi ŋa. A mɔ ti í- íkala ɓo ímaa kalaŋ kpɔ́ tãi tamaa ímaa kalaŋ kpɔ́ gɛ́ kole kpɔ́ pe-pe kpaa máŋ tãi ta a kɛ̀ nɔ í lɔ ŋɔi mu tãi ta a pai kɛ̂i nɔ tuwɛɛ e kpila, a kpila ti gɛ ni e ŋaŋ kala ti kula mai. Ya ŋaŋ kala mai gɛ́ le ya. Tãi ta ya mii a kpala kpaa máŋ í wúlɔ pú ma. Ya pɔri wúlɔ kpɔlu pui mai kpaa máŋ ya pɔri tɔɔ-lu wúlɔ pui mai. Kɛ mii sɛŋ ŋai ti gɛ ni ya ɓe gaa a mii sɛŋ ŋai nyii ŋai kwa mii a kú kɛ́i mii sɛŋ nyii ŋai kwa mii. Nyii kú gɔlɔŋ a gɛɛ <hesitation> kunûa pɔlɔ-ŋai díkɛ mii maa fé fáleŋ ni e lɛ́ɛ la zu kwa ku pɔ́ naa. Gɛ ni yɛ berei kukɛ mó lai e pîlaŋ la manaa mɛni ma owei ya pɔri manaa tee íkpele. Kɛ́lɛ núu da ŋai manaa tee díkpele. Gɛ ni ya pɔri <hesitation> manaa kɛi a dípai íkpele kɛlɛ núu da ŋai da gɛ́ ti. Kɛ́lɛ mii sɛŋ nyii kpɔ́ nuu a gula manaa su tɔnɔ ɓa, tɔnɔ kaa ŋí kwa kɛ́ ma manaa tou-gɓɔ kpaa máŋ manaa daa. Gɛ ni mii sɛŋ ŋí ya manaa ŋí pu ǹeɣii su í ɣili kpɔ́ ílɛɛ kpɔ́ naa e kɛ̀ kɔlɔ sàa kpɔ́ ma a ŋanaa gɛ ni í ŋaŋ wúlɔ pu ma í bene la. Gɛ ni ya ŋaŋ gɛ́ ni ŋaŋ, í ŋaŋ zee i ŋaŋ mii. Mɛni ŋai mii sɛŋ ŋai kwa mii a kú kpɔ́ kpɔɔi kú tûa-pere kú kɛ́i mii sɛŋ da ŋai ka ti. Gɛ ni e tee nyiŋí polu owei. Lɔ́ɔ kéle lɔɔ kpaa máŋ tou lɔ́ɔ. Núu da ni ŋai da tou lɔ́ɔ kpele, núu da ni ŋai díkɛ kéle lɔ́ɔ kpele kɛlɛ mɛni kú gaa kéle lɔ́ɔ ma nya ɓa kú gáa a gɛɛ tãi su kôya tɛɛ bɔlɔ ma mɛnni kunûa ŋai díkaa gɛi nya ɓa a gɛɛ da lí mii sɛŋ da lí kpálaŋ ŋa gɛ ni da kpaa ŋaŋ kpɛ́ɛ a mɔlɔŋ zíɛɛ gɛ ni manaa méle fe- manaa fe ni lɔ ni. Gɛ ni nyaŋ nîa-pɛlɛɛ díkaa naa ɓá fé naa so da pai gɛ pere kɛɛ le gɛ ni zɛŋ da ŋaŋ gɛi nya ɓa, da kpîŋ pɔri nɔɔi ti da pui a géle lɔ́ɔ da pui dí dɛɛ noloŋ pɔ́ e kpele. And dí gɔ́lɔŋ a gɛɛ ɣɛlu ɓé da dɛɛ bɔ mɛni ka ti. Dífe pai nɔ dɛɛ bɔ kpɛ́ni fêi da wɛ́li nɔ a gɛɛ e nɔɔi kpele kpa. Da pâi dɛɛ bɔ-naa kpɛ́ni fêi díkaa dɛɛ bɔ a gɛɛ a kɛ̀ a gɔnɔŋ a kɛ̀ a mii sɛŋ dífe dɛɛ bɔ a gɛɛ a kɛ̀ a lɔ́ɔ nyii gaa kpèle. So ŋa ŋwɛ́li a gɛɛ kú tare mɛni ti loai ífa kɛ la ooo ǹûai da lɔɔ da nɔɔi tɛɛ noloŋ pɔ́ a gɛɛ nɔɔi e gɛ̀. Owei tãi ta nɔɔi a pai gɛ̀ kɛlɛ gili-ŋa sia fe ti a gɛɛ nɔɔi e noloŋ kɛ. Gili-ŋa sia ɓa a gɛɛ díkaa gɛi ti kpɛɛ la kú gɔlɔŋ a gɛɛ sɛŋ kɛɛ yɛ kéle lɔ́ɔ kpaa máŋ tou lɔ́ɔ kɛɛ ŋuŋ kpɔ́ kpɔɔi ɓa kéle lɔ́ɔ a kɛ̀ pulu a kɛ̀ nuu mai a kéle lɔ́ɔ kpele zɛŋ a gɛi nya ɓa a bulu ti maa soŋ a tãi loŋ da. Kpáa máŋ gbai. Kwa gbai si a pɔlɔ kwa kula nyaŋ soŋ kwa gɛi nya ɓa le, kwa kula ti tãi ta a kɛ kú zîa kú ɣeleŋ kpɔ́ a mɔ ti gɛ ni kú zîa. Kaa maa ŋuŋ ti da kɛ̀ ma manaa kala kú gula ma gɛ ni polu ma ti ŋaŋ kú ŋaŋ lɛ́ɛ kpɔ́ zîa kpɔ́ e kɛ́ kpɔ ŋaŋ a fûa. Nya ɓé kwa kɛ́ ma gbai kpólo. Nyaŋ ya pɔri nyiti mii a kɛ̀ ya kɛ̀ lii sia ma ya pɔri bui í kpirii mɛi ya kɛ̀ lii ya kula kwaa ta ma í gúla ya gula ya la í gula í- mi í íkpele gɛ ni ya pɔri tɛɛ naa a pai kɛi a gɛɛ e pere kula. So mii sɛŋ ŋai kunûa ŋai díkaa mii a bɔlɔ da ŋa ka ti kpaa máŋ e tee nyiti polu da pɔri lii a gɛɛ <hesitation> dí sɛŋ kɛɛ yɛ <hesitation> da tóu paa a kpenɛŋ. Da lii kpɔ́ dí dóu ŋí lɛ́ɛ tooi kpaa máŋ dí bɔŋ gɛ ni dí ŋua pere ti bɛ ti gɔ̃ɔ̂ŋ ka naa dí dee kpɔ́ ma e lɛ́ɛ kpɔ́ la zu dí gɔ̃ɔ̂ŋ ti kélee kpɔ́ tee ma e lɛɛ nɔ a gɔ- tɔ̂ɔ ti a lɛɛ zu nya ɓé da kɛ́ ma kpenɛŋ. Nyaŋ kpenɛŋ ŋí da ɣili dí wúlɔ pu ma a gɛɛ nûa dí mii e dí pila. Tãi ta núu da ŋai da manaa too su tɛi-tɛ́i kɛ́lɛ tee nyiti polu ya pɔri nyiti ya pɔri nyiŋi mii. <hesitation> ŋa gáa a gɛɛ nyiŋi kaa a <hesitation> kpɛlɛɛ ŋai kɔnɔŋ boŋ county berei máŋ gɔ-gɔ tãi nûa díkɛ mii sɛŋ ŋai ŋí mii la kwaa ŋai ma kɛlɛ ŋa gɔlɔŋ a gɛɛ zéɛɛ tɔ̀ɔ kpɛlɛɛ ŋai sáma mii sɛŋ nûa da mii dɔnɔ ka ŋí. Ya gaa nûa dífe ŋaŋ mii tãi ŋi su gɛ ni kpɛ́ni fêi la le dí gɔnɔŋ da kpɛ́ni kaa ma kɛɛ tee nyiti polu owei kunûa pɔlɔ ŋai dí mii sɛŋ ŋai pɔlɔ-pɔlɔ ŋai da ka ti a tɛɛ-ŋa. So mii ŋai ŋí dí tamaa. <hesitation> Kufa pɔri nɔ pɔri gelee ɓoi a maa féla kpɛ́ni fêi la a tãi ta <hesitation> ku kili-ŋa sia a pai lânii da ní ŋai mɛi kɛlɛ mii sɛŋ ŋai kunûa da gɛi ya ka ti. kpaa máŋ da pɔri kpîŋ kpenɛŋ ɣele ɣili di mii a gbuma kpaa máŋ dí ɣili kpɔ́ e kaa a láo. A kaa a láo tí tãi ta dí bú ɓá ma dí mii kpaa máŋ dí ǹao kpoto ti kpele a gbuloŋ ɣele láo. Owei mii sɛŋ ŋai kunûa ŋai da mii da ka ti. Gɛ ni da kɛ̀ ǹeɣii ɣili da kɛ́ láo ɣili mɛni ŋi láo nyii kú gɔlɔŋ a gɛɛ or wulɔ sii ŋi ku gɔlɔŋ a gɛɛ dí bu mai nya ɓa ɣele támaa or tãi támaa yêei mu da wúlɔ kpɔlu láo ɣili. Fe lɛ́ ŋ́gɛi dífa ɣeleŋ láo ɣili kɛ́lɛ da wúlɔ kpɔlu láo ɣili a damaa. Gɛ ni e tee nyiti polu a kɛ̀ díkaa nɔ pai láo da kpɛni mii, a ŋaŋ kɛ́ nɔ a <hesitation> kpɔlɔ-ya. Nya ɓa láo nyii tuma laa fé zu gɛ ni da mii. Kɛ́lɛ e tee nyiti polu <hesitation> ǹao kélee da ɣili gáa a da wúlɔ kpɔlu pú ma a gɛɛ nûa dikɛ mii. Nyaŋ gáa a sɛŋ nyii a wɔ́lɔ ku- gáa ŋaŋ a kunûa dí mii sɛŋ e siɣe tãi su kôyaa ma a lɛ́ɛ mai a tòo kúyee-ŋa .Gaa ni nii kúyee-ŋa, so mɛni ŋai da gɛi ya ka ti aa mii sɛŋ ŋai nûa ŋai da mii kú kɛ-ɣeniɛi sui bɔloŋ lɔii kpiniŋ su ɓɛi ya ka ti.